मैं जु ची हफ्ता भर मा दस से पन्द्र ईमेल काम सम्बंधित भजदू जु की ज़्यादा तर मेरा कालेजा गे वोन्दा अर हफ्ता भर मा मैं पांच से दस ता पर्सनल ईमेल भजदू जु कि मेरा दगडयू ते वांडा ज़्यादा तर।